जुन्ग् न्गेन् वहए जुन्ग् सथम्लुस मन्त्सि, फमिलिअ वहए, बकि अयोन्ग्मन्तोन्ग् ओफिसर् गजन वथने जै किन्तु जुन्ग् फमिलि गजहए जुन्ग् न सथम्लुस। अम्प्रए बन्सिन् जुन्ग् बोरोकुनु बहि ने जैयो। अन् बन्सिन् बेलेग्नि बसबुर्को वहि जुन्ग् हुननन किर्कय। जेरे ममि बबय ब अय पय ब बन्सिन् बोरोकुनु बहि यो। अम्प्रए मल ब गिजेकिजर् हिन्दि होन जैयो, ब एसमेसि न जैयो, ब इन्ग्लेस् किन्तु जुन्ग् बन्सिन् कौनि मत्रिबस पुन रैले योयो। जुन्ग् सथम बु इसि इसि न कछिकुबुरन्ग्जु प्रमु। किन्तु बन्सिन् रैले निअन जुन्ग् न्गेनु वहए बोरोवने। भोरोकुनु होन जैयो, बोरोनि एन्गजिब रैले निअन जैय न्गु वहए। जुन्ग् ने गमिऔ ब, अयोन्ग्पर्, अबोमेन्, ददमोन ब कछिब बोरोकुनु होन जिब। भेलेग्नि गुवुन्हदिनि रौको रैले प्रमन सेकिन् जैय।